Au ma hamadu himailae ma ahidope laku aku aai, aku orang tua tua ima au ihidop intola, laku au na mati intola, au hidope laku ama babirman ma au namat intola, karna au hidope kalau wa hidop laku munsia tanya berarti musia ta suka au, lebe bae ana hidope musian tolala supaya musia riau intila, laku musia riya kuanau ma, dimana matea ri mateka laku, matea lae matie, ni jamin ku keluarga ma aku hidu intola madu mahilale ma, aman supaya naka panola siu, naka tetetu panar duma rea, antara ite laku basudara ma iya, tapi karna kalu titutu pana dima ma, berarti keteya laku duma, ite hua malala tapi taibisa tagore, iter lua ladi ilooi, padahal iter basudara rene nikome, terbasara basudara rene ma utama ma, kalu ite ari du intola berarti ite hidopintola re selama lamanya, tapi kalu ite ari duma reya berarti ite hidop tanya selama lamanya, jadi harus nama iter pikir intola supaya iter keluarga ma iter hidope laku duma ma tolan tola yayaya supaya rianala iter tua riya nala iter hiyau po, ha riya nala taite ite hidope mantola sasaladu.